لووو عيندي عيد ميلاد انا انفضل الهدايا. انفضل انا انا نحصل ع الهدايا لان الهدايا داي هتفضل وهتقعد ذكراها ، وو انا بنحب نحتفظ بالحاجات دي عشان بتفكرني بالحدث وبتفكرني بالذكريات الجميلي. انما اللفلوس هتتصرف. <hesitation> لو اتصرفت اللفلوس انا اكديه مش هنفتكر حاجة خالص، الهدايا هتقعد وهي اللي بتفكرني باللحظات الجميلة، وليها اييه فرحة حلوة عن اللفلوس، الفلوس بتروح وبتييجاي انما الهدايا يعني اييه لما حد عزيز يديك هدية مثلا وبتفضل فهتفتكره انما الفلوس لو راحت ممكن متفتكرهوش.